Ny ampôla da raha manazava traño izy tiky da herinaratsy no mivadiky hazavana anatiñy ao da afaky mitondra hazava amizay izy mazava àby traño ao iàby.